أعتقد إن هو لازم يكون في توازن بين النمو الإقتصادي والحفاظ على البيئة، النمو مهم عشان يوفر فرص عمل ويعزز مستوى المعيشة، لكن إذا أهملنا البيئة راح نواجه مشاكل أكبر مثل التول- التلوث وتغير المناخ، فالحكومات لازم إنها تحط إستراتيجيات تدعم الإقتصاد بشكل مستدام، بحيث بعد تنمم الحفاظ على الموارد الطبيعية، يعني اثنينهم مرة مهمين وظروريين عشان نحجج التوازن.